दुपोरिअ आहर लोगत् मा सलद् लोबो बेसि बिसरिम्, करोन् सलदे अमर् निजोर् स्किन् तु भल् लखे अरो <hesitation> गाउ हेल्दि कोरि रखे। करोन् अमि सलद्, अमि केसर् बोस्तु अमि खय सु, हेतु कर्ने अम सलदे अमर् गाइ स्किन्, अरो वितमिन् अमि पओ, प्रोतेइनु अमि पओ। अमि केसर् केसर् खब लगे, हेतु कर्ने अमर् <hesitation> स्किन् तु भल् होइ थके। <hesitation> सलदे अमर् बहुत् किनि होहै कोरे, हेतु कर्ने अमि दुपोरिअ आहर लोगत् मा सलद् खय बोले बेसि बिसरिम्। अरो आहर लोगत् <hesitation> सलद् खय भलो लगे, अरो सलद् तु एके बरे होहोज् होइ बनबो कर्ने, <hesitation> बहुत् होहोज् के अमि बनबो परो। भेसि अमर् बोस्तु न लगे, खुक्कोम् बोस्तु ते अमि सलद् तोयार् कर्बो परो। सलद् बनयमिनि अमि खब परो, अरो मनुह को अमि दिबो परो, सलद् भ तो लोगत् ब, <hesitation> कोल् दुपोरिअ बोले नहो अमि रति ब रति प अमि खब परो सलद् केसर् केसर्। भ्हतित निजोर् गाउ कर्ने भल् होइ, अरो निजोर् स्किनु भल् होइ थके।